إذا خيروني باش نختار <hesitation> العيش بين <hesitation> عالم يا خالي من التلوث، والا خالي من الفقر، بطبيعة الحال باش نختار عالم خالي من الفقر؛ لأن الفقر هو داء كل شيء، هو داء التلوث، هو داء <hesitation> الجريمة، -هو اللي- هو المسبب فى كل شيء؛ لذلك اذا تخليو عن الفقر باش نرتاحو من جميع المصائب، والكوارث اللي في الكرة الأرظية الكل.